﻿Mopeti reloj, ani mboapi regua yae supeva, jaeko oime guinoi ipuere vaera, ipuere vaera oguata jare ombocalcula kavita jaeko gjuinoi engranaje reta japipe rupi, jokua äpo yamo programa kavi jare ore vaera jare jukurai <noise> oyapo vaera yande segundo, hora jare dia, oime guinoi mopeti engranaje, jokua jokua oyembo calcula kavivi oïva